<hesitation> Agnisan'e ahafaha mitahiry sakafo elabe zao e fagnisihigny enazy na hala gne ranony, satria rehefa misiky izy da sy mora simba, ohatra hoe raha ohatra k'hena zany zao da asaly zany izy amizay maigny da miala e rano aminazy da akô izany koa gne vily, asaly koa da raha maigny amizay izy azo tahirizina elabe.